गाइ रे बाख्राले आफ्ना रिथ्थेलाइ मज्जाले चिन्न सक्ताछन् । गाइ र बाख्रा पाल्ने गोठालागो अनुभवलाइ आधार मान्ने हो भने गाइ र बाख्राले आफ्ना रिथ्थेलाइ सुघेंरै भयनी पत्ता लाइदिन सक्ताछन् । र कुनचाहि रिथ्थेले आफ्नो माया बढि गर्छ कुनचाहिले अद्दैन भन्ने कुरा पनि गाइ बाख्राले था पाउनाछन् भन्नेकुरा गोठालाहरूले बताया हुनाछन् । तै भन्नाबाहेक <hesitation> गाइले दुध दिने बेलामा आफ्नो रिथ्थेलाइ बाहेक अर्कोलाइ दुद दिनापनि दिनैन । बाख्राले पनि ज‌गलमा चर्न गयाछन् भन्या आफ्ना रिथ्थेले नबोलाइन्जेल तनी फर्किनाइन <hesitation> चर्न गया ठाउँबाट है फर्रकनाइन । गाइ रे बाख्राले आफ्ना रिथ्थेलाइ मायाको भाव पनि धेगाउनाछन् । गाइले आफ्ना रिथ्थेलाइगा हणम्बो सिङाण खेलेर, चाटेर, सुङसुङाएर, सुङेर मायागो स्नेहगो भाव धेगाउनाछन् भने बाख्राले लै आफ्नो <hesitation> रिथ्थेलाइ बोलाएर आफ्नो स्वरमा बोलाएर सुङसुमाएर, चाटेर, सिङाण खेलेर आफ्नो रिथ्थेगो-रिथ्थेसँग मायाको भाव धेगाउनाछन् ।